Sẹ ámi mmá nkáná áde ebo̱d, ntak ami m̃maha ebo̱d áde ké akpewod, ánye e̱kpo̱k anye ema, elo̱n ke ẽsio̱ e̱si̱ṉ ikaṉ e̱be̱n eiñye etem ctim ñkpo̱ elo̱n ke anye ãnun a̱de, ãfo̱ ukama ubo̱k áféré-o áfo ákama abo̱k, anun ãde ãbu̱k ũkama utem unem ñtu̱eñ afo̱ anũn ãtẽm, anun ako̱p ínem u̱nám ade unám áde ãyie ine̱m ãta eti- eti, n̄ták áde ãsin ami ṉtéajwo̱ ánnáng ṉsé m̄ma ito ānye